طبعا إنه لازم كل البلدان محاولة حل المشاكل على الأرظ جبل إنه يفكر بإستكشاف الفظاء، لإنه ما يفيدنا ولا يهمنا الفظاء بجدر ما يهمنا مشاكلنا على كوكب الأرظ <hesitation> الأهم حل مشاكلنا، الأهم تطوير حياتنا، تغيير حياتنا للأفظل، بعدين إستكشاف الفظاء.